Elihu néni ubaaj yo, nucaméén ébang yo piyo, jambi ékajéén; aw békotondi yo; aw bugalabéén yo jaraam maal yo muhay ñé nubang yo. Do maté étariya gakajéén; bébaj maa mutaséén ubéhén dofaritee miin ulabénoor do niyo kun jaraam maal yo muyonde ñé nuwaléén. Hani nélakoto maa gunák mat ékajéén